La lavastoviglie al e ën poch cume la lavatris, ma la lavastoviglie a serv për për lavé i piat, i bicer, le peile e ëntà sempre büté ël detersìu e zgnaché ël butun për avisché la lavastoviglie e a lava i piat